Nkyj meretsew mo dcm wc wimu abcdze a wcfrj no "Mars'' do a, nkorcfo enum a nkyj menye hcn bckc nye m'awofo na mo nuanom ebiasa wcka ho. Siantsir nye dj djm nkorcfo yi yj nkorcfo a wcda m'akoma do yie ntsi mowc biribi yj a, hcn na mebjyj ama hcn ntsi djm nkorcfo yi na menye hcn bckc.